Ko nax ihó dakaxa na kanu di'á nguana nakanina xakana ha nakin yii tiana yi'í, nguakuchi nrida xaku, nguide na ko nguinde ñoté koyingui neyu naxakuchó kuana kué kué yuku ihó xakano yi'á tena kuada nitano konyo'o nono dani ihó iin, yuku xakuchinó, xanakininó nunu kuana ko ngua xana nu nunu nakoto ndemo nreya kondemo nruñu, te ngua teñonate dekaku kanda, uxa ihó naxu no na inino tekano te notaino ña di ña ta etedani, dani tanó kuuno kunitu xaxa xaña kuini no xa'á kadatanono hó ña kuini no xa kano kuaxakano teyo téxo xanakon xhitón xhinon.